So haala wakkati haalaama, huunde hayniinɗe ana haya. Fay gooto wawa darnude ɗun. Wakkati duu ana heewi sifaaji: gooduɗo, ɓettiiɗo, garoowo. <hesitation> Wakkati du ana heewi sifaaji: <hesitation> gooduɗo, ɓettiiɗo, garoowo. Ɗun fuu yo wakkatiiji non ngu ɓiɓɓe aadama en herataa ley majji ngoni.